Rune ni mu kanra rii, ka bhuuju buumma, mu la buuju buumma, bhuuju ngningagningama. Runa fé yéér ni mu kanrari, nrootima dorong, runa mu-runa mu rootine buumma bhuuju ngningagningama.